Ftwe ivoi insi sukama chikama likwavo li fikria kwasabu yekivela mambo mmengichire na meshale lazima uwite katika ufumilifu hata kwa wayu lazima uwe mfumilifu. Kwa vara shida zo tafouti tafouti lazima ule vamfumilifu ili vishike malingwa voli kusudia kwahemba mungu katika zshuwe vumilvu nungunde kwaruta ni ya saidi katika mwam ma- ma- mamvolia fo nauna wakati kuvumilivu louna kwewe limeshika liongozi lakusudiwa kwamba vu ntata muwa ngae mbovu unjivu tata nzuwa wewe uvwa kwema ni za mungu ehh